Afaky azavaiko amin’ny ajà maliniky mintsy aloha ny atao hoe télé. De télé zao fomba <noise> entin’olo ifandraisa, mampita amin’ny alalan’ny sary. De izy am’zay zany <noise> ampesay télécommande izy andefasa anazy. De mila courant aloha zay vao ma- mampiasa anazy. Ohatrohatran’zay.